पाकिस्तानी मन के बारे म मोके कुछ पता नही हवे। ओमन थोड़ा सा पागल होथे पता नही का का करत रहथे। कभी कभी अपने देश म ही बम गिरा देथे। आदमी मन ल मारे लागथे। कभी कभी हिंदुस्तान आके बर्बादी करे लागथे।